நீராடலுக்கு செல்லும்போது நீராடும் உடைகள். சூரிய கதிர்கள் தவிர்க்க உதவும் சன்க்ரீம். நீருக்குள் செல்லும்போது உதவியாக இருக்கக் கூடிய. நீர்வீழ்ச்சி அல்லது மாஸ்க் போன்ற பொருட்கள் தேவையானவை. நிதானமாக நீராடுவதற்கான தொப்பி குளிர்ந்த நீரில். நிமிடங்களை கழிப்பதற்கான பருத்தி அல்லது கருணை. மட்டைகளும் மிகவும் உதவியாக இருக்கும் ஒரு பரபரப்பான. குளியல் பரிசோதனை அல்லது குளியலறை உடைகள் எடுக்கும். வினாடிகள் அதுவே இனி நீராடலுக்கு செல்லும் போது. ஒரு நல்ல நீராடும் உடை கண்ணாடி ரெயின்கூட் அல்லது. சமுத்திரத்தின் மேல் குளிப்பதற்கு தீர்மானம் உள்ள தொப்பி. என்பவையுடன் கடவுள் அருவோன்.